Pēsu ne ñá kuꞌntee ningu kítɨ kaꞌan ó kóo ján vi tsi kóó jan ne ío ōn kɨtɨ i nakaꞌanña i kaí tɨ ñoo ne kuingo vi dɨvɨ iō kɨtɨ nákaꞌan ñadɨvɨdɨvɨ kɨtɨ xēé ni kɨtɨ nani corāliliú vi iō kɨtɨ nákaꞌan ña ratunēriú ján vi kɨtɨ nacetɨ ña ján vi iō kɨtɨ dɨvɨkɨtɨ nani dɨvɨ dôꞌo vi toꞌo tɨ nakaꞌán ña veci katēkú tɨ dɨ́ ci ún kui kakɨ́ꞌvɨ tɨ viꞌi édɨvɨ kɨtɨ kɨxeen ján né pus kakɨɨni tɨ cō ne io o kɨtɨ vi kɨtɨ kuee ñɨ̄ né pues kakātā mí kakɨɨni tɨ vi kɨɨɨkɨtɨ nákaꞌan ñadɨvɨ chiru ján ne dɨvɨ iñu tɨ né kuído ñoo vi puesa í kanún ña ko ne kɨtɨ nákaꞌan ñadɨvɨ sangūūn ján ne pesɨchɨ kio tɨ ne kuikɨꞌɨ o ntute dɨvɨ ntɨdi jan íka dákunuu ntoꞌo tɨ ne doko i dɨvɨ ntuváꞌa ñɨkɨn ān né chipu k davá no ne kagéínu ñɨkɨn ō né kɨtɨ kóó jan ne puēs nakaꞌan ña i nákaꞌan ña ne porkē dē ñēꞌe dava ña ne nañuꞌvī ñan kɨtɨ ne dɨvɨ tsi ntute tɨ sóé ne nakɨ́ꞌɨni ñá ntatuko ñꞌ na ñaꞌa nga dɨvɨ kɨvikuntɨ́ꞌvi ña ne ti nakuiku ntɨ́ꞌvi ñá ne.